Bara mameha si taba to taratara nom na tea community, to taratara nom na ena repa rake rakahe ei ama si matapaku va ie- ea rei tea nao tea visit a meha si aba to kamis nana, evo ama si kaen bono enana support nome`e bea, community nao tea visit bene tere eve enam teo nao, eve ama taba bona na bera rakaha nana tenam tea community tea haihai a meha si aba be kamis nana ge be need nana bona haihai enana support vakaha nom o hum bona ena me toro take part tea taba bona, ena toro attend tea taba bona me eve rakaha to rakerake nom na a taba bona tea community tea haihai a meha aba, e teie to kamis nana, e teie to tei nana tea ponis. Eve ana kaen bona. Eve koa.